عشان تخفف من التوتر لما تجي تبى تتكلم، <hesitation> حاول تستخدم اسلوب انه تاخذ نفس عميق، وتجرب كمان انه انت تتكلم مع الناس القريبين منك ومع اهلك <hesitation> بشكل علني، بشكل مستمر، عشان تعود نفسك <hesitation> وشوية شوية حتقدر كمان قدام الناس الغريبين انك تسوي دا الشي.